Tokoyachí ti'ló, ku iin tonono yukunax itakayelon tájuno kuye'e´yaxhika kuyé'e, x <hesitation> u x <hesitation> í lú x <hesitation> ña takaye yetiná tanguyel tajuno ya'á xhiká ikuyui kuyuluñai iin xhotonax natitena nani, kuye takayel xhiti naku nonoc <hesitation> n tí extaju no yaxhi tikain iin extuku, takac <hesitation> tilo'ó tá takakue takuyil, nakuye xhindakuc <hesitation> dixhiye ekuchí <hesitation> kaye xhitilontá jón jono naku jatayé xhilagua takaye, takaye xhitilontá onono takayé ñajuntajonó ya'á xhi ixhí ngueno ngueni nguein nakuyé takayé lantande kaxú yexhikaxe, nanxhi tá'a tajon takaka kueí.